بحقيقة إذا كان يكون عندي الفرصة باش نوقف في الوقت وإلا باش نرجع بالدوالي نتصور نرجع بالزمن بالدوالي وخاطر فما حاجات أن نشم تبدلها فما حاجات تتعدد في ساعة وما استمتعتش باها ما لاحظتش اللي هي تعدد وكنت لاهيه حاجات أخرى وما راكزتش باها بتفاصيلها بيك نخب نرچع نعيش بتفاصيل.